<hesitation> onre tande tanxuu koko nii nrankulan taxuu ninanka, ndajinixuu nduu nama ndenduu ndajinixu nikuna ndakexuu la'a alcohol, nikuna lakexu la'a agua oxijenada nikuna ndakexu nuyen ndukun nexuu chí ndukula yuchi ño'o, ndake chinoye ndexuu ndukuxo chí lakuchuxu la'a kachi nadukuxu la'a kachi chixuu nui ndodaxuu onré nuu kuexu, ndexuu chinoye jonoka ninu kuexuu oko akoda tana mexuu chí ñexuu nute natana na'a kandatana nde oko'o ndakute no'o yee ndo kate onre luchi ndo'o, ndatana mexuu ndono mexuu ndonan chinikaxu ndakuu la'a ndajinixuu lama'a nama teyuu nama natuna mii una'a, kutuu ina kutume.